علشان البيت بتاعك يبقىمترتب ومتتعبش في التنضيف لازم أول بأول تكون محافظ على ان كل حاجة محطوطه في مكانها مترميش كل حاجة فوق بعضها الحاجات دي اللي بتحلي البيت مقلوب ومتشقلب وكل حاجة فوق بعضها دا أصلا هيقفلك انت انت تحاول تنضفه فانت لو خليتكل حاجة متنظمة من البداية كل حاجة هتبقى تمام